komið þið sæl löngu látinn danskur listmálari reyndist ótrúlega góður leiðsögumaður um Ísland segir Einar falur Ingólfsson ljósmyndari en níutíu ára gamalt ferðalag eins

virtasta málara Dana um söguslóðir Íslendingasagna er útgangspunkturinn á sýningunni Landsýn sem Einar falur opnaði í hafnarborg á dögunum var kominn fast að sextugu þegar útgáfan bað hann að myndskreyta nýja útgáfu Forlagsins á Íslendingasögum í danskri þýðingu sumarið nítján hundruð tuttugu og sjö og nítján hundruð og þrjátíu ferðaðist

um landið las Íslendingasögurnar og teiknaði sögusvið helstu atburða þetta ferðalag Larsens er grunnurinn að ljósmyndum Einars fals en það þýddi það

ég notaði teikningar Larsens og hann sjálfan og hans dagbækur og nótur og hugmyndir sem minn fararstjóra þegar ég ferðaðist um Ísland síðustu þrjú árin og tók mínar ljósmyndir bara á þeim stöðum þar sem hann hafði unnið og þar sem hann hafði komið hann er að gera þessar nákvæmu svarthvítu síðustu öld voru að myndskreyta Íslendingasögurnar Ragnar í Smára þá fóru þeir þá leið að draga upp myndir af Gunnari á Hlíðarenda Agli Gretti og þessum hetjum öllum en Larsen sem hafði ekki lesið sögurnar fyrr en hann kemur til Íslands og byrjar að lesa þær hérna og heillast mjög af þeim hann sagði svo réttilega

mitt er bara að setja upp sviðsmyndina ég er að

samtal þriggja tíma það sem er undir er það að Larsen kemur hérna til að gera myndir af sögustöðum Íslendingasagna og það er í raun elsti tíminn fyrir þúsund árum

svo kemur hann hérna fyrir níutíu árum og hans tími bætist þar ofan á svo kem ég á tuttugustu og fyrstu öldinni og er í rauninni að skapa myndlistarverk sem fjallar um minn samtíma

legg minn tíma ofan á þessa tvo tíma og bæti við mikilvægum

þáttum eins og til dæmis ég fer að velta fyrir mér flóði ferðamanna það bætist þarna inn í til dæmis að ég á tólf vikna ferðalagi í fyrrasumar þá tók ég þeir voru alltaf hluti af verkefninu þar sem ég fræddi þá um sögurnar um Larsen og um verkefni mitt

þeir höfðu góðan tíma en þeir komu alltaf með mér og enduðu oft sem fyrirsætur á stöðunum þar sem Larsen hafði unnið vegna þess að þar sem

þar var enginn hann eyddi mörgum dögum á Þingvöllum og það kom enginn

kemur á Þingvelli það eru þúsundir manna sem streyma þar í gegn og vitaskuld verður það viðfangsefni mitt rétt eins og tími sagnanna er tími hans myndirnar tók Einar falur á stóra gamaldags

sjáanlegt það er ekkert það er ekkert falið

er hægt að fara inn í þessi stóru prent og

er hægt að telja berin við götuna til dæmis og það er mjög mikilvægt í þessu verkefni

Larsen er myndlistarmaður og túlkun við erum báðir myndlistarmenn túlkun teiknarans byggir á

einni línu í senn á meðan ég kem og frysti í rauninni

einni sekúndu tíu sekúndum sjónarhorn og það er allt sýnt eins og veruleikinn er og þegar leið á varð

Einar falur ótrúlega

hinum löngu látna leiðsögumanni sínum

það sem er forvitnilegt ég var með afrit af þeim myndum sem hafa verið birtar úr þessu verkefni Larsens en um hundrað þeirra hafa aldrei verið birtar þær hafa ekki verið á sýningum eða í bókum en ég var með lista yfir þær allar þar sem stendur

hvaða dag hann gerir mynd frá þessum stað og hún sýnir þetta og mér þótti það oft vera

hvað áhugaverðast um myndirnar að vinna með vegna þess að ég hafði ekki myndina ég hafði bara

ég gat leikið mér að því að mæta í Vatnsdal til dæmis þar sem segir hans hans myndir eða myndina þegar ég kem að Grund í Skorradal og hann segist gera mynd frá Grund í Skorradal af Skorradalsvatni Indriðastöðum og Skarðsheiði ég mæti þar og tek mynd af Davíð Péturssyni ungum pilti sem býr þar svo viku seinna fékk ég sendingu frá Larsen safninu í Danmörku af þessari mynd

þeim hafði borist hún úr bankahólfi þar sem hún verið í áratugi og þá er svo merkilegt að sjónarhornið hans er nákvæmlega sama og ég ímyndaði mér að hann hefði

gert þannig að ég var farinn að þekkja kallinn býsna vel einstaklega

ómstríður strengjakvartett eftir Mozart ensk frá endurreisnartímanum og ferðir íslenskra vesturfara til Kanada er meðal þess sem býr að baki nýrri community fyrir skemmstu við hittum Valgeir og ræddum bæði plötuna og

community sem fagnaði tíu ára afmæli fyrr í vetur platan sem ég var að gefa út heitir

úrvinnsla af þremur verkum sem hafa orðið til

þar blanda ég mikið saman raftónlist og sinfónískri tónlist þannig að úr verður vonandi eitthvað eitthvað nýtt Valgeir Sigurðsson á að baki fjölbreyttan feril sem tónskáld og upptökustjóri auk eigin tónsmíða hefur hann átt virkan þátt í tónsköpun listamanna

auk þess að stjórna upptökum tónlistarmanna úr ýmsum áttum í stúdíói sínu gróðurhúsinu í Breiðholti þessi fjölbreyttu áhrif eru greinileg á plötunni

mæta klassísku

stóra málið þarna var að vinna með nálgunin á því að taka hljómsveitina í búta og setja hana saman aftur raða henni brjóta hana niður raða henni saman og og vinna með hana á mjög svipaðan hátt og maður vinnur með popp eða rokktónlist sem er einstakur í tónlistarsögunni fyrir sinn sérlega

upphafskafla en samtímamönnum

þótti hann skera mjög strengjakvartett eftir Mozart sem hefst á fjörutíu og fimm sekúndna bút sem er mjög ólíkur hans verkum og mig langaði að taka þetta dálítið lengra og teygja úr þessu efni alveg upp í tuttugu og þrjár mínútur sem ég gerði hægði það niður tek titilinn þaðan mig langaði að ýkja þessar

þetta var hneyksli á sínum tíma því menn héldu að það hefði verið prentvilla var sendur aftur til baka og finnist kannski vanari því hin verkin tvö á plötunni kallast líka á við fortíðina þótt tónlistin eigi uppruna sinn í verkið átján hundruð sjötíu og fimm samdi Valgeir fyrir

og verkið no

samdi hann eftir pöntun

í Lundúnum til að minnast enska

textanum við frægan

þessi plata er mjög persónuleg þótt hún eigi allar þessar vísanir í gamla dauða kalla þá er þetta fyrst og fremst fyrir mig

persónuleg plata og hún er kannski á yfirborðinu svolítið dökk og myrk og kannski titlarnir gefa til kynna en það er mikil bjartsýni og von og mikið ljós í líka mér finnst þessi plata vera mér finnst hún er tuttugasta og áttunda platan sem kemur út hjá Valgeir stofnaði hana ásamt bandarísku en útgáfan fagnaði tíu ára afmæli fyrr í vetur með tónleikum með Sinfóníuhljómsveit Íslands þó að þetta sé útgáfa þá er þetta að miklu leyti samfélag sem styður við hugmyndafræði og þvert á tónlistargreinar var einmitt það sem vakti sérstaka athygli á Los Angeles

þar sem listamenn community voru í öndvegi en Daníel Bjarnason listrænn stjórnandi hátíðarinnar hefur starfað með útgáfunni um árabil það er skemmtilegt að sjá það magnað upp í svona samhengi auðvitað er maður

úr því og horfa inn á við það er áminning þessi samruni vekur ákveðna forvitni og áhuga

komið þið sæl mér líður eins og Garðari Hólm að halda tónleika á heimaslóðum segir Ragnar Kjartansson myndlistarmaður en fyrsta hans á Íslandi verður opnuð í Hafnarhúsinu á laugardag sýningin ber yfirskriftina Guð hvað mér líður illa og inniheldur úrval verka af ferli listamannsins fram til þessa

rauninni er maður alltaf að upplifa sig á vatnaskilum sem listamaður hvert verk er

svona þetta er upp og niður Ragnar Kjartansson hefur á undanförnum árum skipað sér í fremstu röð íslenskra myndlistarmanna og er líklega þekktasti íslenski

listamaðurinn af sinni kynslóð á alþjóðavettvangi hann vinnur gjarna með innsetningar og gjörninga sem byggja á endurtekningu og vísa oft í heim leikhúss og tónlistar guð hvað mér líður illa er fyrsta á verkum Ragnars á Íslandi og inniheldur valin verk frá tvö þúsund og fjögur til dagsins í dag þetta er sýning einhvers konar hingað til og það er Markús Þór Andrésson sem er sýningarstjóri og við höfum fylgst dálítið mikið að

listamann þegar hann fór að ég hef oft sagt í gríni að ég sé eins og Eliza Dolittle og hann sé Henry

hann er að velja verk úr sem hann er betri í að útskýra en ég þetta er þriðja

á verkum Ragnars á stuttum tíma í fyrra voru haldnar yfirlitssýningar á verkum Ragnars í í London og safninu í Washington þessi er allt öðruvísi því sýningarnar í skauta gegnum tilfinningu í í verkum í gegnum ferilinn og

um listina sjálfa og sviðsetningu hlutanna og listaverk um listina hinn óvenjulegi titill sýningarinnar dregur nafn sitt af einu verka Ragnars það var alltaf þáttur í útvarpinu sem hét þú dýra list það átti sýningin er handan hljómaði titillinn eins og þetta væri dýr myndlist þannig að það mundi ég allt í einu eftir þessari teikningu við vorum að skoða gömul verk þá var teikning sem sem er bara svona lítil teikning

og einhvern veginn fannst okkur þetta mjög sterkur titill fyrir þessa sýningu því þetta er mjög mikið úr persónulegum persónulegir hlutir og svo er þetta sviðsettir hlutir guð hvað mér líður illa er bæði algjörlega einlægt og svo er það líka sviðsett tjáning líka enda fötin ekki bara sem sjálfstætt verk það held ég að væri bara

taka sjálfan sig aðeins of hátíðlega en hvernig listamaður er Ragnar Kjartansson tvö þúsund og sautján miðað við tvö þúsund og fjögur hann er orðinn fertugur

ekki beint spennandi eru einhver stök verk sem þér þykir meira vænt um en önnur eða finnst betur heppnuð en önnur ég er mjög spenntur að vera sýna hérna núna Heimsljós líf og dauði listamanns sem er

ekkert nema maður sé ánægður með það maður getur ekki gert fólki að vera að sýna eitthvað sem maður er ekki ánægður með sjálfur eitt verkanna á sýningunni er spánnýtt og verður komið fyrir utan á Hafnarhúsinu

eldtungur sem eru utan á húsinu þetta er eitthvað sem hefur alltaf fylgt mér sko ég hef oft notað þetta sett utan á hús eða inn í hús þegar ég

þetta eru málverk sem ég lít á sem leikmynd þetta framkallar einhverja spennu

ég var lítill þá stundaði ég að teikna hús mér finnst öll listin mín verða til

og þróast einhver sýn og verkin verða til og og hugmynd hugmynd býr til aðra hugmynd og svo framvegis hefur það haft einhver áhrif á þig sem listamann að þú starfar miklu meira

núna heldur en þú gerðir kannski fyrir það hlýtur að hafa haft einhver áhrif á mann

fyrst og fremst

tækifærin og að ná að gefur manni eitthvað eitthvað aukið sjálfsöryggi svo er þetta mjög fyndið fyrir mig að

Garðar Hólm kemur og heldur tónleika það er svolítið svoleiðis

er í alvörunni leiðinlegast er

bara þetta klassíska hvíti og

skemmtileg vinna

drifkraftur listarinnar þegar maður hefur ekki þess vegna má maður ekki taka kókaín maður er listamaður því þá missir maður

tek ég ekki kókaín krakkar

með rosalega mikilvæga reglu sem er bara Rolling

engar væntingar til áhorfenda ég ætlast ekki til þess að þeim líði einhvern veginn þeir sjá verkin mín af því verkin eru algjört boð til áhorfandans um að honum megi finnast það sem heldur maður má maður má ekki vera að ætlast til einhvers af áhorfendum það er andskotans dónaskapur gott kvöld tilnefningar til grímunnar íslensku

voru tilkynntar í dag við ætlum að rýna í þær sem og leikárið sem er að ljúka

á því að fara yfir tvo helstu flokkana það er sýning ársins og leikrit ársins sýning ársins þar eru

og Sóley Rós ræstitæknir en sem leikrit ársins húsið sending Sóley Rós ræstitæknir

svolítið upp í upphafi ópera og danssýning svo koma húsið fær líka sex tilnefningar svo koma fjórar sýningar með fimm tilnefningar hver það er brot úr hjónbandi Sóley Rós tímaþjófurinn og blái hnötturinn er eitthvað í þessum tilnefningum sem kemur á óvart ja mér finnst svolítið skemmtilegt að sjá Íslenska dansflokkinn tilnefndan í annað sinn með sýningu ársins það gerðist í fyrsta sinn í fyrra að danssýning Ernu og og núna sjáum við Ragnar Kjartansson og Valgerði Bjarnadóttur þau eru tilnefnd bara fyrir eina

þessi stóra sýning fórn já annars

óvart við tilnefningarnar Ellý hefur verið afskaplega sigursæl sýning já það er mjög gaman að Ellý fái allar þessar tilnefningar vegna þess að þetta er greinilega sýning sem

hún snertir alla þetta er ekki bara eitthvað um ævi

og hennar söng heldur er eitthvað

er svolítið um vetur litlu sviðanna litlu sviðin eru að koma miklu sterkara út en stóru sviðin stóru sviðin virðast fá mörg hver floppa en litlu sviðin blómstra og mér finnst gaman að sjá að þarna eru tvö

sterkir karakterar Sóley Rós annars vegar og svo Ellý hins vegar sem eru

í þessari tilnefningu Sóley Rós þessi litla sýning í Tjarnarbíó sem fær fimm tilnefningar

Sólveig Guðmundsdóttir sem sem

sjálfstæða sjálfstæða senan okkar í Reykjavík í Tjarnarbíó og mjög gaman að þessi sýning fái svona margar tilnefningar og það er alveg verðskuldað líka bæði bæði efni sýningarinnar svo leikur Sólveigar reyndar Sveins Óla líka eins og Snæbjörn kom inn

á það er þessi fjarvera stóru sýninganna óþelló er ekki Salka Valka horft frá brúnni fær djöflaeyjan

á blað það er eins og stóru sviðin hafi dálítið hafi ekki alveg náð í gegn ekki hjá þessari dómnefnd en þetta eru litlu sviðin sem eru virkilega að blómstra og það sem er gaman að nefna í því samhengi finnst mér

að þar eru konurnar mjög mikið í aðalhlutverkum bæði sem leikstjórar og höfundar þar vil ég nefna Unu Þorleifsdóttur sem er leikstjóri að tveimur sýningum ég vil nefna Melkorku Teklu sem er höfundur að

Þjóðleikhúsinu svolítið uppi þær halda Þjóðleikhúsinu uppi í vetur konurnar en þær eru með miklu minna umleikis þær sem eru búnir að fá mikið hól þeim tókst ekki alveg jafnvel upp í vetur annað sem kemur kannski á óvart það er Gréta Kristín Ómarsdóttir sem er tilnefnd sem leikstjóri ársins fyrir útskrifarsýningu já það kom mér ekki á óvart í sjálfu sér því mér fannst sýningin alveg frábær en auðvitað er það mjög óvenjulegt að sjá svona tilnefnt hún hefur líka verið tilnefnd sem sproti

ársins sem eru í rauninni notuð sem

sjá það að það sé svona sýning

hún er nýútskrifuð úr úr Listaháskólans Gréta Kristín og og ég tek undir með Snæbirni þetta var mjög skemmtileg og sem henni tókst að setja á svið það er ekkert skrítið að

sjálfstæða rödd

til dæmis Gísli Örn Garðarsson ekki tilnefndur leikstjóri ársins fyrir fyrir Ellý sem er það er svolítið athyglisvert Ellý er með ákveðið forskot í tilnefningum af því söngurinn kemur sterkt inn og

og tónlist og svo framvegis það kom mér á óvart að sjá ekki Hannes Óla og hún pabbi einhvers staðar tilnefndan það er engin tilnefning þar og andaðu sem mér fannst líka tilnefnd

leikkona ársins í aðalhlutverki það er skrítið að sjá

það er ákveðið jafnræði milli leikhúsanna Þjóðleikhúsið fær tuttugu og fimm tilnefningar ef ég tel rétt og Borgarleikhúsið tuttugu og þrjú það er líka mikil dreifing á milli milli sýninga segir það eitthvað um leikárið ég vil ekkert endilega meina það að

Þjóðleikhúsið hafi náð vopnum sínum eða hafi takið ógurlegt framfaraskref í vetur en eins og við sögðum áðan þá hafa konurnar dálítið haldið uppi Þjóðleikhúsinu

en ég vil nefna í sambandi að Borgarleikhúsið að Borgarleikhúsið er að sinna íslenskri leikritun og gefa út leikrit eftir íslensk leikskáld og er að setja upp verk eins og sendingu eftir Bjarna Jónsson sem er tilnefnt sem leikrit ársins

svo viljum við nefna líka bara svo við gleymum því ekki að það er þarna sýning ársins

á Litla sviðinu sem

sem

þykir mjög

sem sýning ársins og þar er þar er það leikstjórinn hann er ekki tilnefndur sem leikstjóri ársins Ólafur Egill inn eini

og líka handritshöfundur að Ellý Tjarnarbíó kemur sterkt inn og greinilega er að vaxa og dafna mikið oft gleymist í þessu fókusum mjög mikið á

hjá stóru leikhúsunum við hugsum mjög mikið um keppnina milli Borgarleikhúss og hafa stundum rakað til sín fleiri verðlaun heldur en stóru leikhúsin það gerist ekki í ár af því Tjarnarbíó er þó bara með þrettán tilnefningar það er samt alveg ágætt hvernig fannst þér leikárið hafa verið mér fannst þetta frekar slappt að segja eins og er það eru kannski mjög mörg dýr

ég verð kannski að taka undir það líka sýningarnar sýningarnar á stóra sviðinu það er það er dálítið merkilegt að leiksýning eins og horft af brúnni hafi ekki fengið fleiri tilnefningar til dæmis gang á stóru sviðunum svona rétt í lokin viljið þið veðja á hver hreppi hnossið sem sýning ársins og leikrit ársins þú ert með

ég hugsa að Ellý fái sýning ársins það hrífast allir af þessu verlki og leikritið ég er viss um að Sólveig vinnur leikkona ársins ég er alveg sannfærður um það á þessum svo vitnað sé í listamenn sem sýna tröllin í nútímanum í verkum sínum þegar verksmiðjur eru gangsettar á nýjan leik þrátt fyrir að hafa mengað heilt bæjarfélag og stóriðja rís á Húsavík í grennd við Tjörnes einar dýrmætustu landsins já á þessum þá er ekki úr vegi að rifja upp þegar ég bauð Alcoa í bíó nánar tiltekið myndina

bauðst til að hitta mig á lífræna kaffihúsinu Hljómalind til að taka á móti sem kom svo í ljós að hann ætlaði að gefa barni svona var Alcoa mikið gæðablóð hér var verið að reisa verksmiðju í hans nafni og til þess þurfti að eyðileggja kraftmesta fljót á Íslandi mestu gljúfrin og annað smáræði Alcoa lýsti því yfir hvað Hljómalind væri dásamlegt kaffihús

þó risu gæði Alcoa hæst þegar hann trúði mér fyrir því að hann væri að rækta rauð blóm í bakgarði fyrirtækisins í Ástralíu Alcoa væri að rækta rauð blóm í bakgarðinum það munaði engu

að ég félli fyrir þessu og hringdi í móður mína eftir samtalið en hún var reynd

blaðakona og ég sagði henni frá samtalinu en þegar kom rauðu blómunum þeir segjast allir vera að rækta rauð blóm